Thunuan la th'inga th'inga thi ts'ee thunuan yaa th'inga thje thi nch'on jina ts'inga tha nthanuaya yaa yaa ts'una ng'ee nanu ts'una tholai ditsja thi nii nano nda xrunao thunuan a taxin tuna tho ngee naa nanu then la la tuna ngee nanu then la la tuna jngu nanu nuan, jngu nanu tuna 'ian jngu nanu nxon nala ngu nanu tuna 'ian yaa nche the thi ntha nua enthanuan la tanda thjigu thi to thu tunda nche jan tjigu thi majare' ku u kein thi nche yaa ka thi thjen ngee yaa ta'on thi nche thi te nthala yaa tundaatho ndathixin thi ya nda, thuna thi tunan tho nda nda thii thi nch'on nda tsijin thunuan la thijin thunuan tha thi the thi thinga thi ntha ntha ntha thi gunda thi ntha thi dinthekjin thinga tho ndaruna thi chujni thi tha 'ia na nang'ee tiendaruna ka jaa' re ntha chjin ntha thi thinda dichje yaa thinga tho la thi tja jni nch'on yaa nda chje nda chje tho thandaxin tsjine nila. Tatuna thi thi ta'on jna jan ndajna yaa o thi tunua tsi'o jan n'ena tusen thu tuna thi tjigu thi thujnthi jan tjigu tjigu thi ndajna jan ya inchi nena 'ia nchi ju nena yasa la ya nchi <noise> thjigu si'u na neni ee thi xro chjan ni bixrueni na layaa anchee la neni nena nani thuoa ya thu thunua ndunala ndata tuchji thu thi tjigu sen thi ndasin tuchjin thu nena th'i chasen tagiguni thi thu tsichje la thenan na eela na nena ya nchi uthu nuena takju nuthe nena nixi tusen tjigu naa thi jna jan tjigu thi gaathi <noise> chji'ne thi tjigu kulandu jan thjigu ndajna jan, tjigu nena ndatsjiga 'uana ndajnaa jma nchitsje ya tjigu thi thunua nena.